कच्छु जनावर अपने आप का बचन की खातिर अपन रंग बदल लेत है। जैसे कि छलावरण करले। जैसे गिरगिट अपन रंग बदलत है अने आस पास की पेड़ पत्ती देख के। और पत्थर पे जात है तो पत्थर के कलर को हो जात है। अपने आस पास के वातावरण म घुल मिल जात है। ताकि कोई भी शिकार उका देख ना पाए और देख ले तो जान ना पाए कि ऊह गिरगिट है। ऐसे ही कुछ परिंदा और कीड़े और मच्छर भी अपन पंखा के रंग ऐसे रखते है। जो पेड़ पत्ती के रंग से मेल खा जात है। और शिकारी उसे नहीं जान पात है कि वो वहाँ है। जैसे कि बर्फ वाले एलकन म भालू वा सफेद खरगोश अपन रंग सफेद कर लेत है। ताकि बे बर्फ म छुप जाए। ई सब जनावर अपने आप का बचन के लाने छलावरण करत है।